Ia, andra areky zen̈y nisy <hesitation> nahita raha maziky areky zen̈y. Zen̈y mandeha manondro arian̈a tovolahy areky. Kay koa fa nahita zen̈y zen̈y izy tsy nivolan̈a taminy lafamy nany ndreky karakory fa rôso izen̈y izy nandeha karà zen̈y zen̈y.